To muttejo wailiti'am mihoti rawandu bo miyiɗe mi yesh-sha himɓe minna mi rawandu ba mi goɗɗo'on. Aran nii mi dillan ha suudu am ngam mi wawai mi hefta pelle mai sai miya mi dinga hosugo kare'am miɗon laggita kare'am miɗon joga miɗon wansha be mai. To himɓe yi ɓe andai. mi meta miya mi hosa faɗo'am, kala kare minaftirta pat ha sare mai miya midinga hosugo nonnon mai wawan himɓe hefta ngam kutiru wala volwa je himɓe nanata walabo ku nɗu watta himɓe andata, amma bo tomiwaɗe nonnon mai himɓe marɓe hakkilo sosai ɓe wawan ɓe hefta aya ko fed'e.